Hɨn hɨn ka lənə gomnati kuma hin ka lənə a agiric a agiric nə ka ha nəə gamɨn shi wuyechi shi wuzachi kuma hɨn hɨn ka zakwanana ɓarin ayam alik ayam lɨkagamɨn lekerin kashi kashi lekeri ko alayaho ko bahu'i ko gabahe ko <hesitation> ayoyo hɨnka zakwananəkinkin ayam lɨkagamɨn kuma ayam gamɨn hɨmɨna gə nəə kanə'ə wakkere hɨmɨna gə nə kanə wakkere hɨmɨna hiɗadɨn ngga ayam hiɗadɨngamɨn wuyenkin masə gəgamɨn pwai hu'in bɨchim <hesitation> mannə kam kahɨcha mba gɨrkɨn hwai mannə achi mɨ lɨka <hesitation> han alayahon gəgɨch <hesitation> bəchi gbamməshi mbiɗi hiɗe mɨ mgə'ə gakɨn mbagimna ɓoɗkɨn hɨmina nggose hɨmina dɨndɨn hɨmɨna dzɨkə komu huɗa mɨndən gakɨn dɨn mbagɨcha agakin dɨn gam mɨ gbə gɨrkin achi mɨ hɨɗadɨn mannatsu achi gəgɨmɨn wuyin hɨmina lika shi wuyekɨn ngga achi mɨ hɨɗaɗɨn ngga mɨ gə taken kuɓan ngga kuban mɨ gəna dinga

Ko gbɨrkɨn ma tɨchi mai kɨdeh nda hi tɨchi shi a shigu gam rəgiye rarangəkɨn gam ahim hiɗa hɨgen dɨhoɗa ma ahim lɨka hɨgen dɨhoɗe ma achi gasen dɨhodə ko dɨgamama nɨnggə ko dɨgama sən han kodɨgama hɨge hɨchi ma rarangɗchi ni kangga ahim dɨmyadɨ ma hɨm nahan ma fere rə mahuɗa sɨkən mannətsu mbagɨya zakwana hari ɓari mahɨn nə hɨn ka dzɨkɨn kazakwa nana hari ɓari maso likagakin wuyen masə likagakin hɨgen hɨcha vallifikin dɨhoɗo manna hɨchi kawai ma achi hɨkin mɨ hɨɗa dɨn ngga rəgɨkin kobon dɨvə regɨkin sə ngwasakin mannatsu gəgɨchi amfani kangəkin a shigəkin ndan nətsu kina va ɓarin ma hɨchi hɨɗangən ma mɨ la'a mindən a monəkin usokko.